தக்கை திருகி ஒரு ஒயின் பாட்டிலை கார்க்கில் முறுக்கி, பின்னர் நெம்புகோல்களைப் பயன்படுத்தி கார்க்கை வெளியே தள்ளுகிறது. படிகள்: படலத்தை அகற்றவும், கார்க் ஸ்க்ரூவை கார்க்கின் மையத்தில் செருகவும், தக்கை திருகி கடிகார திசையில் முழுவதுமாகச் செருகும் வரை திருப்பவும், கீழே அழுத்தவும் தக்கை திருகி நெம்புகோல்கள், பாட்டிலை வைத்திருக்கும் போது தக்கை திருகி வெளியே இழுக்கவும், ஒயின் பாட்டிலைப் பிடிக்கவும் சீராக மற்றும தக்கை திருகி கடிகார திசையில் கார்க்கில் வரை சுழற்றுங்கள். நெம்புகோலைக் குறைத்து, கீலின் உச்சநிலையை ஒயின் பாட்டிலின் உதட்டில் வைக்கவும். நெம்புகோலை உயர்த்துவதற்கும், மீதமுள்ள கார்க்கை அகற்றுவதற்கு மேல்நோக்கி இழுப்பதற்கும் அதை அந்நியச் சக்தியாகப் பயன்படுத்தவும்.